E dùùm mɔɛ kuwo fè yɛi nɔŋ jiwiè, aŋ jɔ̀àim nyàŋ yaà gbèè sùà fɛiɔ̀, kèèim kuwa nɛɛnɛŋ wèè ka nyiŋ tùàŋ sààŋ sààŋ sààŋ gbèe fɛiɔ̀, sèè dùùm mɔɛ kuwo yɛi mìŋ hawà, mìŋ kilakìlà, mìŋ yaà nɔŋ kilèkìlè mìŋ yaà nɔŋ kìlèkìlè mìŋ yaȧ nɔŋ kìlèkìlè miŋ fè jiwièè, mìŋ yaà gùlìè jii miɛ̀ŋ sùà, mìŋ yaà gùlìè jii miɛ̀ŋ sùà. E nìì sie kàìŋ nɛ miŋ kuwà nɛ̀ŋje wèè aŋ jɔ̀àim nyȧŋ aŋ jè miŋ fè yɛi jiwiè, sèèìm yewe yɛi dìì two o clock, mìŋ nɔ̀ɔɔɔŋ sɔɔ̀ aŋ nyàànè wèè zòòlo, aŋ mɔ̀ìŋ nyaŋ, sèè àŋ nyaanàŋ zòòlo pangàà, ka naàŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ e jìwiè tòòloò e fɛɛ̀ miìŋ.